Thing neh I can looka and say today day today day was good for me was when I plan everything because I like to plan my things before I go anywhere so all of ley plans all of the thing I decide to do for la day when I finish doing everything and I know la all ley thing I plan to do la day and a work up for me when I come home in ley evening I will be happy and I will also say to myself yeah today was good day for me ho because I achieve or I got everything I needed to get.